Kanat kalaro si palpal i mengen asuang ke <hesitation> no no dikle si na mengen ta na arai ni laulauan si ri nat tanginang na ke kavulik i taun ke. Val nata mengen aino lenginang. Polpolok i anangan ko petekai ani polpolok i taun ke. Anangan pasin suai, pasin i longong, pasin i akating koto to. Pasin i nas ani tungam, pasin i nas ani ango togon, pasin i nas ani rina, laulauan i rina voiang koto, koto modot na ri vap kito togon pasin i ang sang. Anangan ri vap kito livuk ani pasal ane nei aus lotu araring. Kito kito pasal sande koto mang sikei a taun lava luai ani ria. Aungos, aungos, nana, mama aungos ki mas pasal ane nei aus lotu si man kolo buat si sande. Vei koto len ani igenen lava, kito livuk ani igenen ta igenen lava kito nas ta igenen ko teng kari to, igenen lava ko alis a pok ani ria, igenen lava ko alis a laman ani ria na kito togon a suai. Ri nat lik, ri nana, ri papa kito pasal tan lotu, sande ko taun lava. Sarere ko taun i taun. Kio usausa na pok, kio kuk a pok. Kio pasal ane matang, kio vil aungos ri bil si sarere. Sande ang nang ko taun kio pasal ta araring. Nat lik parik kila ang kuai si kun lak. Nat lik parik ka ang kuai si ka teng a knife, ku teng a samele. Ko tambu ko tab ainainak an luai nim ta ku wuak a kain wuak ang. Kito livuk kito livuk si bil asangke ta man ki wuak a wuak anag si taun lava, taun i araring, nginlak a maiten ka luk iria, ka luk kari inatus, ka luk kari matan vap so parik kita ainak ani ri nat lik. Bil ke na lak ani niu- nginlak man ku arai ni mang sikei a nat lik si lak ani niu, nginlak ki ki ia, ki antok ia ta ol ta lak ani niu, ol ta lak ania, pasiang. Ku teng a naip kala antok ol ta teng ani naip. Nginlak nang ku togon maiten nang using ko sande nang. Parik kua angkuai si ku teng a naip asukang <noise> man kula arai ni taun ke val nata antok aino lenginang, polpolok i taun ke ri matan vap, ri matan vap ve ri kavulik ve ri nat si kain, si kain polpolok i taun ke anangan. Kito ilung nang ani ke bil tanginang. Kito ilung ani bil ke kio kin ia ta mobail, kito ilung ani bum box, kito ilung, kito longong keset na kito kito longong bum box na kito livuk val nata antok. Tung ke ku arai natlik kio kau ia ko ol lak nei lu parik ka sikul kolo nas lenginang a mobail, kolo nas a game, kolo nas a intanet, kolo nas a ke bil tanginang. Na man ku arai ni ri vap anangan ki sinung ki arai ni natlik ko wuak a wuak ang kio antok ta pua ko natlik na ko masam na ko nas a bil ke. Parik ka rikek ania vei ko polok alak nang nei ke bil ko nas ia. Ko togon a roron na ko togon a rikek i polpolokan i taun ke. Sande ke ri nat kilo inum, ri vap kio wuak, ri vap kio pasal ta maiak, ri vap kio tab lotu. Taun ke ri vap parik kila anguan lain kolo po ago palau nei lu si taun i lotu. Kio ol nei lu, kio ol parik kia livuk nang, livuk ang kolo kovek au ke bil ang vanang kolo vil arikek a rina. Ri nat kilo pasal ta akalit kilo pasal ta sikul lenginang <hesitation> ri sasakul i taun ke. Kilo pasal ta maiak a kio paip, kilo inum kilo sa. Parik nang kilo anguan luk ani akalkalit ta ko laba nei kam to- ta ko laba na ko maiten nei kari to na akalkalit ang. Parik kila arai ani gese ang si tamaria na rinaria, parik nang. Kilo pasal palau ta kian akalit gule na aina, kian gule na tauan au le akalit kolo, kolo using parik kila using a saupai, kilo, kilo vil putuk a ri sausaupai i nei akalkalit. Akalit kolo luk suai niria. Akalkalit kolo akamusai ni ria. Au kime lo papuk ane rina kime lo wuak a maiten lava duk luai nei rina. Kime lo vil a mang maiten lakat nei rina. Kime lo vil a hom bru ke. Kime lo vil a maruana ke Kime lo vil a maras using nang kolo kovek i bil si bil na kime lo papok ane rina. Au man ku arai aro tamam na ri nam kio alis ira ta hope kio pakangai anira, kio kuk pok anira. Ko samui a tarausis, singilis anira si kara akalkalit sikei kana parik tara pa tun pok a ke gese ang. Parik tarapa parik tarapa tun pok a ke wuak manas ang ki wuak le nira si pasal. Taran telan ta bil ang a laman, tara lo inum hom bru, tara lo paip, tara lo ol palau le na tara melo papok. Mang palpal i mang ke vap kio alis kari taun parik kila nguan abis sa asi ke selen i samui ani togon ani bil si samui ani ria sin akalit, kolo kovek val skul fi. So kime lo papok, kime lo ol nei rina so kag mengen ane ri nat voiang kuo pasal ta akalit kuo kovek i mani si kontiniu ani skul fi parik ta wuak enei akalit. Ku papok ane rina ko togon a to anim, to nei rina ko duk anim. Ko toogon a ri selen anim si luk ani mani. Ko togoon a selen anim si sabonai ni kam to. Na ko togon a selen vunga nim, parik ta selen anim ta ku buat na kume la ol arigek. Kuan lo tainau na kuan lo paaiap kuan lo bil arigek sa manganu. Ku lomon ta kuo bil arikek vanang si man <noise> si man a kulo kovek i bil aisog ko nei rina. Man kulo kovek i bil si kam aisog nei rina. Kulo gule wuak sin wuak vanang kulo wuak a ke lau rikek using. Selen ro asangke ta pasal arai ni ri selen lik voiang ku luk a mani singina. Ku taraim nang ta ku alpok. Alpok a taun ke, alpok ta, taun ke ko saka pok saka pok ri vap ki buk a saka bil saka bil au kuo napp si ku luk a pakangai singiria. au ku vubui nia ta ki salim a mani anesinngim si saka kain mani singina ku lomlomon ku lomlomon. Arai alpuk sinung na ku aiveven puk ua. Man kulo nas ta kuo igenen lava. Tamam nang a ri nam parik kilong me pa to ve numai si ke taun aungos ang. Ku- taun ang ke selen a to ku to tamam a rinam. Ko togon a taun kilong an kovek ko nim so numai ku mas usausa ta ku saka to numai papalik. Man kuo nas ta kuo igenen ol si taun ri papa ve nana kipa aiveven lak ua. au na man kuo nas ta man kuo togon a to ro kuo angan, kuo rut, kuo tapangun kanat mang ke taun ane nei taun, kuo gon kuli kar, kulo draiv a kar si taun ang kana nang ke takam ta ta ke bil nang, ku mas nas aro. Ko takam nang ta gese, ke ri nam ta kana ta wuak na numai nang kuo use palau a ke bil ang. sikei ku mas nas ta parik ta ke takam ko ka- kam tamam na kem ring nang. Kaka rilong ta kun at wuak ko. Kaka rilong ta kun taun ko kilong ta kun alis ia ko asukang a tarung mas lomlomonai asange ke ta kuo kamus le nei sikul kuta akalit kuo togon masam, aungos toro togon masam, aungos toro nat, aungos toro nap si tara vil a bil. Kara selen palau i lomlomonai, kara selen palau i lomlomonai ko nap si ka sasakol ani ri vil. No alis ira ta mang ke to ni ilesvauk ko, nang palau. Man a tara wuak si akatak anira, akatak anira akatak anira ta to- to si at wuak si manganu parik kua pakangai nia. Kuan osongon le, osongon a aina ang ane nei lu pok, taman kuo buk a tamam a ri nam kilong me apus ia. Au na man kila mat ilesvauk, kuo koko palau ta kuo luk a roron ang si tamam. Ku mas nas ta numai nang parik kua tamam a rinam, numai kuo petekai kuo petekai. Kam kun selen i lomlomonai ko petekai, kam selen i aisog ani ri bil ko petekai, kam selen i longong, kam selen i masam ko kun petekai. Kolo asukang vanang, kovek i ro. Men mengen i vil amodot o kalinga longong ani ri nat i taun ke tari nat i taun ke ta longong tara auak ira. Tara suai ni tamara, rinara. Tara luk a igenen lava ane nei kara to. Na tara mas komit ira si ri- tara mas alis nira si ri wuak na si laulauan ko ro. Tun gule ni ri papa na nana parik kilong pa wuak ko, parik kilong pa togon selen ro i luk ani mani. Ku taraim tun ani rilong si gese si luk anim o si aiveven anim si popo lik. Si taun ke ku to siang nei vingana i ri nam alak au kime ingus ua ri nam koto kui nei ausik tung kume igenen lava ko na kuo li lomontaun ta tamam ve rinam kilong ta apolok ua. Na ku taraim tun ani at wuak si mami na kui ania limaleiat a ulen ang kuta serei ve nia le na kan kau ua, na kuo popo lik <noise> numai vanang kam saka kam saka bil ta ku ko iria o asukang ta ku ko iria. Man kuo togon a masam ro ta tamam na rinam kilong po- kilong po gese ko si gule pok anim na sikul anim. Mani ko numai ilesvauk ku saka igenen. Si atapukai ni rilong ane singim. Ko ro kag mang mengen ani <noise> ani ri nat ta no ni ai ta togon a suai togon a suai nei laulauan akating a ke pasin rikek <noise> si stop ani lau i inum, bot <noise> ke laulauan vanang mang ke taun ko vil arikek ira si lomlomon aro, akating ira si selen i togon ani lomlomonai ro nei vangang ira ko- ko ro asukang. Mang mengen asuangke ta tara aungos toro luk <hesitation> toro luk samui isa toro sukal ia ko. So man ku bot kuo tab longong, ko sa sikei numai pok kun luk a samui i na ta roron ilesvauk o rikek. Au, man numai kuo mas ta kua, kua serei nei ri lomlomon ro so numai kua nas ta iles yauk ku nas ta fi roron puk ku tan la aka lit ta dau ro iles inae puk kuan la luk a roros.